اللون البرتقالي بالنسبة ليا يفكرني في شجرة البرتقالة متاع دارنا، دارنا لي عشنا فيها ونحن صغار وكبرنا فيها وتربينا فيها كي نتفكر اللون البرتقالي نتفكر دارنا هذيكا وريحة دارنا، نتفكر الجو في دارنا وكيفاش كنا نلعب فيها وكيفاش <hesitation> كبرنا وكيفاش تربينا وكيفاش كنا نحييو في البرتغان برشا ذكريات تجيني لمخي.